Hiusõkuivaja tüütäs niimuudu, et tuuga lasõt hindäle ligõhidõ hiusidõ pääle <hesitation> kuuma õhku. Ja sis tuu tuulõga, miä säält tulõ ja kuuma õhugaq lääväkiq hiusõq kuivas.